Kultura braziliane është një përzierje e gjallë e ndikimeve indigjene, afrikane dhe evropiane. Karnevali i Rio është një nga festimet më të famshme në botë, me parada të ngjyrosura samba dhe muzikë që pasqyrojnë gëzimin dhe energjinë e Brazilit.